जुत्ता हम्मर पहिरन महका एक महत्वपुर्ण भाग रहता । हमरे जुत्ता अपन गोडके सुरक्षा के तहिन पैंधती कहलेसे आउ सुग्घर आउ आकर्षक दिखाइक तहिन फे पैंधती । अइस्तहिं करके हम्रे जाड ति बचेकमारे फ जुत्ता पैंधति । जुत्तामे तमाम भाग रहतियाँ जउन जुत्ता ओहके आकर्षक आउ बलगर बनैले रखैतियाँ । जस्तेकि जुत्तक सबसे तरका भाग ओहके सोल कहतियाँ । जुत्तक सोल जत्ते बलगर रहता जुत्ता उत्रे टिकाउ रहता । अइस्तहिं जुत्तक दोसर भाग हे उप्परके भाग जउन कपडक या छालक बनल रहता जउन हम्मर गोड ओहके सुरक्षा देहना काम कर्ता । अइस्तहिं ओहका तिसरा भाग हे जुत्तक तन्नी । जुत्तक तन्नी चाहि हम्मर <hesitation> बन्धना काम कर्ता ता कि जुत्ता गोड महति न निकर पाबे कहिके ।